Maro karazany i akanjo, misy akanjo lava, misy akanjo zipo sy kazaka, misy akanjo <hesitation> somizin'akanjo ambony dia misy patalogna ambany, io dia samby arakaraky karazan'ny fitiavan-tegna ananzy, misy aza akanjo ambony foagna dia sôrta ambany a, dia refa koa amin'ny andro mafana dia mety sara be sanan'izany.